Kun ñkie biu nmau matu ru liedat nduk nip nju dius ndudat te ru ljiee y lii y te njuande ru tat ru miujuy ru datua ru kias y ru pan ndu biu guaxñiu te biu kapiay y bijiy lju ya lii tenda nme biu bijiy te nda ximjia y bijiy biuy lii ru nep tat asi pa nkii y ntuns ndudat te y naañ lang y tep y bijiy que se ya budat ru nduk amadat ama njudat ru liedat y bijiy budat ru nep njiaung y mjang que rudat liedat ndudat tedat ke ru libat ke cada nkiji nedat laljidat ru batudat ne njaung pero kiauguan como ya nda nu dius ya teng ke ru ndujuy nip tauin kiaguan ntuns kiagun lo ke tauin kiaugun taajaunban dius ke lajuadbat ru liedat porque nip nju lo ke te y taajanban ke lantajabat nuadat para ke ndudat njuande gañjiu lo ke es kuejep y rudat liedat ndudat pik abadat se kajuay ndudat amadat pik te ru nep pik kjuajauts tat biu nme skatis biu nme biu nti nti. Nti nmee lejep nijiy biu te kjuajauts ru nep y te najayat te biu ximjia y ya bandua ntsjaut te najayat njajay biu ximjia nda le nda u peje biu npje nda u peje ru skamjijit y bijiy njajay kese biu ximjia y rudat liedat ndu mjau ljañ lo ke te y riat pur tamen lo ke mje y te lii lje te kieng te kieng basa te mjie staut de ru lii njuande y tuns rudat liedat ndudat mjau baledat amadat amadat ama njudat onde pik nep te y bijiy ke ya te biu ximjia lii ya tuns ljuts ru ljie mjiñ biu kante y bijiy ke ya biu li tedat ru ljiee y kiau nanu chi nimi kiuyk u bijiy daui nda ganu antes taguan gua tapayban bijiy ke ya uaul ruaja biu ki biu nep sanaut y biu bijiy ya ke tauin ru mjie staut kese kapemp gañchiy kara pemp biu nchaul dampu bijiy lae baaus y bijiy bu te y bijiy ya lanu te biu ki nme. Biu liits ru nep ru nduk nep nkii y tu ya kese ya mekan dagujun bijiy te najayit te kun biu nme skatis de ru y kun biu nti nmee y kese sasat y njajay y biu ast xiñiu kese njajay biu ximjia y amadat ast busk nda nkap bijiy ama beung kese y xiñkiuamp kuna tjujuñp kua biu ximjia ama kampu y ljamp bakua bu uk peje biu npje y pjesk laly y karabat kiau nanu nda nau kuandu daljamp bakua pjisku najijiung y juay u nakiung daui skane y pero u guanang como siga ganjau pus kuan ma siga u mjau ntañ nanajay lañjiup mjau daap ru nep te y tuns bijiy bu lai ru ximjia te y ru liedat ndu meje nau meje te y ya biu amadat xiñiu te abeung biu ximjia bijiy ya amadat biu kakiaunt ma tjay ru nep ama mjanch kara nep ama bejep segun bu uk pik taky bijiy ama ling pero pus te amadat biu kakiuant bijiy te tsjat biu kampu y lju nda kantel bibiu y ya tiñp nda kantel y bijiy ke. Bu lisp ru nep bejep y bijiy ya tsjep biu u ya tiñp ya para que lanaung ru nep ru nkiua beje y te ru kieng njuande kjueel nda ki nmu bijiy biu ma ljup y ru nep piay njuande kjuel nda batay biu njuande bu ljup kankau pa ke lanjau segun biu pake u kujip mekat nkiji ya lanjaut ru nep y lanaung pa ke nu nmu njuy ast ke lankiji biu nkiji kun nalejeng y ke ya staljung kue ma gasijiñ mas y bijiy bu xinchja ru te ru nep ganubat batudat y njuande ru skuel njuande te ru gasaudat ndu njuande lajaun tamen para nki de ru ntuns ndudat te bu lii njuande te nda lames nep pe ndu ndaja nep lii y ya mjanch tamen pa nljiaung ljiua nep nki te ljiee njuade mas ke ndu nip te biu ximjia nip njajay te riat nep lii biu guaxiñiu njasp ast dateu tiy y mejedat ru ki liyet pus ndu lu bu gasau nep jie sebap pero mas ke nduk kueje kiaugun nda ya nu ya nip mjau. Ya nda nip payat ripiayat amadat bibiu unde pik ndudat nep te porque ru liyet ndu kuanma nju ya lo que es mjau y lo que es sanegan pero pus ru gasaudat ndu bijiy bu mjang nki y pus te lo ke es dia tsjebat ganubat batudat porque chi re miau nobiembre bijiy bu ganup batudat bijiy bu tjsebat laljidat ne sijiñat pero nip kueje pus es ru liedat baledat ndujuy ru njaundat njaung ru nep ke lii y pus riat mu tueng kit tamen, ya kun biu santjump nkiji ya rudat liedat ndudat nduk kuajadat kajuay ya lañjiuadat ya nedat njudat ru pik taki ntuns ndudat ljaung nep ndunk nip nju dius ndudat ljaunt ru piint pa ke nkjiaut nibiu ganu y te y tu ya kua pik nu ljadat talundat nduk te mjie daua nduk te ljie nduk te ljat pagas y nduk te nep xiau pero pint nip lamibat y tuns nedat de kajuay nau rua tesku rua nda lejemp ya nibiu ganu bijiy ya njua u pik nduanat ntsent kiuang ya deru ganu bijiy ya lañjiuadat kun. Tsjau mung gane lejep y kun biu santjump dijiu rañkiji pus ru meje ru te rudat liedat y kiaugun njuande pus ya kumu tanun dius pik tamianchan tauin biu ntus pik neus dius bijiy biu bijiy kiauguan tamianchan tantaudan tantaun kara ljiau tauin ru liyet sasat ndudat sasat y bijiy ke ya kiaugun tauin ya nep nda ntsjijiñ ya tanaunan tauin oracion biu kua pik nu ya kua como las doce bijiy taui ya taajaun dius taseban ke lamaygant kue nda nkiji mas ke kiaung njun nmen manesgan pa nkiuanan mas bu liedat gua kanudan gua karajaudan de biu ñjiep dius y rudat karat liedat ke nip nju dius pus ndu tamjianch te lo ke mjang nki biu njiundat bu kuaju beje kuaju beje tiriua danueje pa ke ndudat tedat ke ndudat mjau paybat pero nip kueje y ntuns ndu mje nda ntusbat njuande pik tamjianch te nep ntsjijiñ asijiñit ajuaudat meje nep te tabiañky kueje meje nep te y nda kueje nu kueje kakua kiugun ni nep nda laui nep sanegan. Si no ke tauin nda ntsijiñ mjau y y ya kuapik nu nda nauijily ya nda sauijily tu meje ru kiung ni nep taui ni nep sanegan si kiuguan kueje tapadan liedat y ndudat nedat ne njugan lo ke kiauguan taui y taindan y tuns ndudat ya mjau nesbat nuadat kese kuandu madat mjau sijiñat tauin kien biñkjiñ tauin meje nep kueje de ljie u kara mjie daua u taui kara tajadan kara pagas talundat ver nap lo ke kiaugun tamanan nuinan y de ru te ru liedat de niña kampu kua ne ndu meje nau nep laui ya tsjau nibiu ganu ya nip uijiyat ya te pur chjijiñ y sijiñat y ya nduk anedat kajuay ru pik taki ru rapiayat ru kueje nduk kuajadat nedat ne njudat ya bu ripi y te bale nep kuejep te njua ndu ya banduadat de kajuay ya le ljaunt pint ya pa ke njiaut y ndudat bijiy nju nesbat nuadat porque ndudat nkjuaudatkueje y ya naañ ya nkjuaudat pus ya nip nju lo ke te pero ndu mjap bijiy mjau.